Anche ël pes cume la carn ëntà felu cözi anche se cuaidün a volte a mangià d'coze crüe, ma a mi a m'fa ën po sens, cuindi dopu la cottura d'solit ëntërìa mangelu, se pöi ün a finis pa ël pes ch'al a cüzinà a lu büta ënt ël frigo, ënt ël repart giüst e entro ën di o dui a deu esi mangià